والله أني أفضل إني أخيم يعني أخيم في الطبيعة، لأني يعني أحس براحة يعني راحة نفسية الجو الطبيعي هدوء بعيد عن الضوضاء المدينة يعني يعطونك إحساس بالراحة والإستجمام أما يعني لو فندق فخم حلو يعني ما أجول مو حلو لكن تحس إنك عايش في مكان كله ركض مزدحم الناس كلهم يركضون ورا الرفاهية.